Carte bancaire zaigny, raha karaha karatra io fogna izy fô mahiagna zay. Raha helihely, carrécarré hely helihely zay izy. Dia izy vake atsofotra amin'ny appareil-nao atsofotra amin'ny appareil fandrabezana igny dia magnarakaraka pometsetsotra bouton magnaraka raha volagnin'i raha igny dia magnaboaka vola izy avake donky carte bancaire zaigny afaka angalagnao vola na andefasagnao vola amin'ny banky.